<hesitation> Ien haharoi tara kekeleo. A kekeleo natei riri te posa wa nou, kekeleo a hihin e haposok e na nat. Poaj te haposok me nou a nat, bou u tun te boak ar, bou tun te boak ar ba e ru te, kaua tariru te lakop kapu not ne ru, e ru mei not ta tuan hulala u. A kekeleo e ka ri patun hikahet tara kaua tariru, na kaua tariru e kahet ne no eru turu mamajin u poaj, tara bong a len a sa a poaj eru e ka ri patun hikahet tar kaua <noise> tariru, a kekeleo a hihin. Na poaj te kajen ua rim a ru <hesitation> poaj te kajen ua rim a ru, eru hatani ni hula kuer ner a kaua tariru. Ka ji haharoi ni yen haroi ne nouk a ji sia ji kekeleo, a ji kekeleo ku toi en, na kekeleo ni ien haso tun ya revan elia. A kekeleo ien a ji kekeleo a ji jon. A kekeleo te ka na ien, lia ku heis eiou hatane te kekerek u be eiau e kajen e nam. A poaj te kajen ua mou, lia ku hanen eiou, lia ku lu a rais ne luk hakei ia turu walima tagoan, ne luk hanen eiau a rias jia long, jia nas, habuluma, be te top pas na turu walima tagoan, top pas na turu walima tagoan, be lia te salsal e nouk eiau. Tuan te kajen u a kekeleo te ka na ien, a kekeleo te ka na ien te kajen u Eiau e ngot hatatei kuru nin elia. A kekeleo nien e mei ta tuan ni labitein me lia, poaj te ngot me nau e lia, eiau hitok u nam, hitok u nam be te ngal a no, tara sah e natei no, elia mas haso e gue iau a ka te mangil e nou. Na te natei e goan a kekeleo te ka na nien e hituk wanam i tagoan, elia mas heis sai nouk eiau. Mas lu e ngok a rais jia sah be lia te hamuk e gue tanou je hakei e goan turu walima tagoan be lia te hanen nouk eiau, be iau te top pas e na sah a kanen te ka na turu walima tagoan. A toukat tar kekeleo sol eri e kahet haraeh ne ru a kekeleo, a kekeleo e natei nou eri <hesitation> natei-natei nou eri, natei nou e-e seh a titi tanou, je se tanou kaua tanou, e si te kahet ne ne eiau, e si e toi e ne iau, a kekeleo e natei no. Okay, tara a len a kekeleo ien te ka na ien, e tuan raurau no poaj te raurau ua nou, touleh e touleh e nou, eiau mas ket e ni ias. Ne ri <hesitation> natei haraeh eru toukat tara kekeleo. A kekeleo tar a touleh te kajen na soh ua nou eiau mas jimou e na hihin tanou. Eiau mas jimou touk e na hihin tanou, be te pit e na hihin tanou be eiau te soh gon mena hihin tanou, be te sin ket e no tar anien tanou, e iasan si no tara bongbong. Tara bongbong has te kovi poij wa nam au, eiou mas kovi nam a hihin tanou mas ka hakap lan i kopu. mas hula pet hamas ne nou, ha giris ni tanou bete pet e ne eiau <noise> bete lakop ni tanou, bete hakap e no mangil tanou tara hihin tanou turu len te ka na ien. A-a <noise> kekeleo natei sin kuru e riri. A kekeleo a kanen a raeh has na kekeleo lom mei ta ma tuan rama me eiau. A kekeleo hat has e rim eri a poaj te soh warim a ri, na sah a poaj te tuan ni kalat me riri. Sol lo longon nom a kekeleo e kokorakook o no le natei nom, o asia na tou ngok tara kekeleo. Sol -lo longon nom eiau kokorakook ha-hahualu no, le natei nom hahualo na tou ngok ien, na te longon moa lo e ngok hahopis i no, le natei nom latu e lunlen hamas a nam. Latu-latu e len hamas a nam, eiau a kekeleo ka me na poaj tariri, turu katun has to soh war riri <hesitation> te soh wa riri a kekeleo eiau te ka me na poaj tariri te tuan ni kalat me riri tara lunlen. A toukat tara kekeleo, a toukat tar kekeleo, eiau e herong papal a no, herong o na tara sah min pal te la wa nou, herong na tara a boro, sarek na tara boro, bete nen na sah a ka te ngots e nou te tuan ni nen e nou <hesitation> a kekeleo has a toukat tanou e tuan la no bete kurap ua no turu tebol, <noise> bet na nen sina i bakun u tebol. Hai kekeleo tumu mei tama heis haraeh mea lo. e tuan kat e na toukat te ka na ien. Kova kekeleo te heis haraeh e mu lo, a kekeleo te ka na ien e natei haraeh na tou kat, uuh. <noise> Natei na jon kahet tanou, natei na tete tanou, natei na kaua tanou, natei ne si te kahet ne no eiau, tuan te kajn wa nou. A-a kekeleo has, eri natei ru a kekeleo katun a para mangil e na kekeleo tara toai tanou, na kekeleo a katun a kopkop para has e kop e na kekeleo taru mamajin poaj. A <noise> sia ji haroi, haroi tar masal eru kajin na e ru kajin na kop kekeleo be ru e lar be ru e ngots er u kekeleo u takun kekeleo e ka. Ke lo natei nom, a kekeleo a jon e ngangal a no, be ru e pias, jin salei er a sia kekeleo a jon, ba kekeleo e bor o no, kok, be ru hat ner, aih, si te nega lan, a sia katun e mas ka na ien. Katun e mas nenga e ne ri, je sa no. Be ru jin sala sai er a kekeleo ba kekeleo kat sai no be ngal a no, kok, be ru kat ar be ru hula lingan ar, ba mes e kubes e na mes, lam re la katun hare na katun te toi nu kekeleo ni ien, e kar so <hesitation> haroi tar kekeleo ien. A <hesitation> e ru hat pas nin a sia katun e nengei e ru, nenga home e ru kove mei, a kekeleo te ngal, a kekeleo te nagal, a kekeleo e kalat be hasagohan ne ru, ba kekeleo e ngal a no, be ru e jier, uum. <noise> Be ru e jier. Mes u poaj has ba masal e kop kekeleor. Poaj ti kop kekeleo u ru, be ru e pus er u kekeleo, be ru e nous er u kekeleo. Poaj ti nous mea ru u kekeleo, u wami jen, giris haraeh koru e ru, ngets ngets haraeh koru e ru a kekeleo be ru hanong e ria han a sosopen, supak haraeh koru e ru, be ru giris er a kekeleo te ka na ian. Poaj ti nous mea ru a kekeleo te ka na ien, a kekeleo mei ta mosa u, a kekeleo <noise> e mei ta mosa u, a kekeleo ti nous e ru, tara sah e ru natei, eru a kekeleo <hesitation> ti nous e ru a kekeleo ni kop. A kekleo i kop, kop tun e ma ru. Mei ta kekeleo u tariru, eiau pan te mei gali longon, gali golon nin a sosopan te gali mosa nin a sosopan. A kekeleo tara toukat te ka na ien toukat ni kop. Mes u poaj has, ba masal e na kop kekeleor, poaj ti na kop kekeleo u ru, be ru natung er a kekeleo, be ru e soaj e rim. Poaj ti soat me ma ru eiau, be ru e pus er a kekeleo, pupus hakap e ru, pupus hakap e ru, be ru kajin ngets ngets hamas er a kekeleo, ba kekeleo e kokorakook o no. <hesitation> Kekeleo e ngal, ngal sin a sah, tara sah a kekeleo te ka na ien, i mei has ta lu haraeh me ma ru. Kekeleo te ka na ian, i mei ta lu haraeh me ma ru. Kekeleo ni ien a kekeleo a ni kop, uuh. <hesitation> Te natei uar riri a kekeleo a ka te mangil er a katun a para. Katun a para mangil e na malei sensen te ka na ien, a kekeleo, na te kahet haraeh me ria ri a kekeleo, a kekeleo na taguh se nou eri tara poaj ni mamur. Ri na hahual ne ru a kekeleo be ri te lu er a moni, lu er a sah a ka, moni te tuan taguh e na han a tou kaka tariri, han a tou gumgum i tariri, han a tou lala tariri, tuan taguh e na kaua te hual me nao school fee tara pean, tuan e ne ri te hual me ria ri sah a te tuan hual ria ri sto. Yowan sol eri kahet haraeh ne ro a kekeleo tara toai tariri, na sol eri kahet haraeh ne ro a kekeleo tara toi <hesitation> tou kaka tariri, a kekeleo na natei nou elo. <hesitation> Kekeleo na hula kuer ne nou e lo te na sot wa mulo kekeleo natei nou elo a titi tanou na kaua tanou. Eiau haroi tara kekeleo ien <hesitation> eiau haro tara kekeleo ien. Na mes a ka te ngot e ria ri tara kekeleo, je te lui ria ri tara kekeleo a-a kekeleo <hesitation> hare na te bor wa gul an, eri e mangil pot er a ka te ka na ien. Na kekeleo, mes u poaj a katun tatei hikakat sil er a kekeleo, uuh. <hesitation> A kekeleo e tuan <hesitation> mes a katun tuan ka me na mes, mes a kekeleo tuan iasan gon mena kekeleo tanou, kova mei ta kekeleo u tanou, tara sah mes u poaj a min kekeleo <hesitation> te kekerek ua nou a revan e kat er a min mak tara min mou tariru, tuan kuej er a min mou, kuij ne ri popoan ni halalai ni halalai turu hualu mou, jia sia ku a tou ngets, turu sia u kuvik. Eiau a min mak tara kekeleo ien. Kova mes u poaj a kekeleo te mei ta ka mea mak, a revan tatei hikakat sil er a kekeleo te ka na ien, tara sah e mei tuan a mak eru natei kekeleo tariru iasan gon me na revan ni ien, be ru te ha kiki hamas ar, na kekeleo ru jea na kekeleo a katun ne heh. Mes u poaj tatei natung papal hamas e ruru a kekeleo te ka na ien eiau haroi tara kekeleo ien, na te natei uar riri a hana pinapo toroman revan hovot ni han a pinapo e toi er u kekeleo, kekeleo a jon na kekeleo a hihin. Na han a pinapo hovot e kahet ne na kekeleo a kekeleo a jon na kekeleo a hihin, na te posa wa na a kekeleo, katun e mas kas kapu nena, suhis a kekeleo te posei e na kekeleo a hihin tanou suhis a tun. Be te kom <hesitation> gomin tavikal a no tou kaka tanou, tou lala tanou, eiau natei no suhis a kekeleo te ka sai me nou. Kova mes u poaj has, ka te kat home nu kekeleo, a kus, a kus, a kus a mes a kus e mei ta natei haraeh mea kekeleo. tara sah mes a kus, <hesitation> tumu mei tama to mea lo a kus te ka na ien, a kus te ka na ien natung hakap nitoa e no u kekeleo tamulo, jia nen hakap e no e si no kekeleo, tun na kekeleo na sah a kekeleo te ngots e nou, e tuan hituk sin e nou be te nen hakap e nu kekeleo te ka na ien, jiu tun tara kekeleo tamulo. <hesitation> Ka kajen te mas kaj e riri re mas kahet haraeh ne ru kekeleo be ri te hakei re ru tara aolon, be ru te ka ri han a aolon, be mei nou ta katun kopkop je ta kus jia ta sah te tuan ni la nam be te kat home na a man kekeleo te heis e riri tara sah re natei ru a kekeleo hare na te bor hakap gu lan, a kekeleo a ka jitoun koru hana pinapo tariri, habang e nam e ri jia hat e nam e ri a poaj ni kalat, je hat e nam e ri sah a poaj hamas i ien, je hat e nam e ri a pital e sukut ni kias hamas a nam. Eiau wan a kekeleo na a nat has tanou, a nat tara kekeleo a kanen a raeh koru. A kanen a raeh koru, mamangil koru ser, na katun para has a kop e na nat, a nat tara kekeleo. a <hesitation> te natei nao a kekeleo a hihin e lakop ni ya, e haka hakap e lan u mata tar pal ne heh, ne mei ku ta katun u te kop e na nat, u kus has, u kus e la sir bet na puil ria te posa na kekeleo bet na pet bitein er a kekeleo a hihin. Be ru tena nen hakap er u kekeleo jiu nat tara kekeleo. Eiau te eiau min ka te tuan kat home se na a min tou kaka tariri tara, te kahet me ria ri a kekeleo <hesitation> eiau a kekeleo, na mes a ka te ngot e riri, jia te-te raeh nam a tar kekeleo, a poaj te na ke me moa lo a ji poaj ni poaj tena kame moa lo a poaj hare na le kame mu birthday tar ji pean tamulo, je seh, le na natung poij hamas e mu kekeleo te heis e mu lo jiah, eiau ka te raeh na tar kekeleo. Le kum la mu sto be lo te na hol e nom a kekeleo i sto tara sah kekeleo ni sto moni tanou ka koru ni ias. Sol elo ka me nom a heis kekeleo le raeh koru nom te natung me moa lo a suhis a kekeleo, toroman a malot a kekeleo te tuan natung e mu lo be lo te kat e mua u birthday jia sah a kanen te kaj e mulo hana mumunatun tamulo te ka wa mu lo te mangil e mu lomi. <hesitation> Eiau raraeh tara kekeleo ien. Na mes a ka te raeh si na tara kekeleo, <hesitation> u beabi tanou je a min keali tanou nah, <hesitation> mes u pinapo eri mei ta mok papal mea ka te ka na ien. E kaj ria ru a min, a min ka hare na min, bilas ni sani jiah, a keali <hesitation> hakei ria taru baku, je hakei ria turu walima. be lo te tuan ni tel e nom eiau be te kat hare ne moa paspas jia sah, belo te sane me nom jia kikisal me nom je gai me mu lo tara poaj ni gai, uuh, eiau a kekeleo. Na tama ngotngot haraeh u lo a kekeleo a hihin na kekleo a jon <hesitation> taru sia u len a kekeleo a jon e mas tom ena sia kekeleo a hihin. Turu mes u len eiau mas kovi nam a turu roi be te la no be te tom e na mes a hihin, turu mes u len, so <hesitation> min len hovot kekeleo a jon, e mas hatuhan na tara min sah min kekeleo min hihin te ngots e nou, jia te hakej e nou, te mangil te ka na mangil tanou te mas soh gon me nou, eiau. Na kekeleo a hihin, e-e raeh koru si no te lu me ria ri eiau be ri te kahet ner eiau. <hesitation> Mei ta hare mea kekeleo a jon. A kekeleo a jon e mol pisikian no, je a kekeleo a jon e mol hisai no. A kekeleo a hihin e na posa nou bet na halas a no bet na lu sai mu a mes a kekeleo je lo na ka sai memu a suhis a kekeleo tara mij poaj te la nam, aah. Le na lu sai mu a mes a kekeleo Ka sai me moa kekeleo tara mes a poaj te la nam. So ri mas kahet haraeh koru ne ru a kekeleo, tara sah ka jitoun koru han a pinapo tariri. Te ka me moa lo a heis kekeleo, le bor hakap a gul, e lo e ka me nom a mani, je le ka me nom a rako te lu mu te taguh moa lo <hesitation> min munatun tamu lo je han a pinapo tamulo sah ka te sung e nam a sah, sah, sah a Church jia school, eiau wan, sol le ka me nom a kekeleo eiau wan, le mas kahet ne nom a kekeleo, ba kekeleo te haso poij ne lo sah a ka te mangil e mulo tara tou kaka tamulo. <noise> Eiau a kekeleo, re natei hakap a rin, a kekeleo, a ka te mas heis e riri, bet taguh e ne ri tara toai tariri.